இனிப்பு காலை உணவு மற்றும் இரத்த சர்க்கரை கூர்முனை இந்த விரைவான அதிகரிப்பு ஆற்றலின் எழுச்சிக்கு வழிவகுக்கும், ஆனால் அது அடிக்கடி ஒரு செயலிழப்பைத் தொடர்ந்து, சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு நீங்கள் பசியையும் சோர்வையும் உணர்கிறீர்கள். இதற்கு நேர்மாறாக, ஒரு சுவையான காலை உணவு, குறிப்பாக புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்த ஒரு காலை உணவு, இரத்த சர்க்கரையில் படிப்படியாக உயர்வை வழங்குகிறது.